Osht tomli lopës qi përdoret mas shumti edhe osht plot me proteina dhe kalcium. Mandej osht tomli i dhisë osht ma i lehtë për mu tretë edhe ka ni shije ma t'fortë. Tomli i bademave osht i përshtatshëm për ata që kanë alergji edhe ka ma pak kalori. Mandena osht edhe tomli i tërshanës, osht i mirë për me përdorë edhe n'kafe. Edhe tomli i sojës.